Ëncöi l'aveisa ën pochetin dë temp sicürament andarìa giü ënt ël garage, ën me garage, ën me laburatori e travaierìa ën po ël bosch, farìa farìa cuaiche travaiot cun ël bosch, sicürament le mustre e cule coze li, comuncue travaiuerìa ël bosch